Mennkɛpɛ dɛ menya da kor mu suahu wͻ bea a hͻ yɛ hyɛpɛɛ, na mbom, mepɛ dɛ minya mber na matsena bea a hͻ yɛ fɛw a ͻyɛ atsenae a abͻdze beberee etwa hͻ ehyia. Osiandɛ hͻ no, mubotum nye abͻdze beberee edzi nkitaho na mehu hͻnho mfado - mfaso nna hia a wohia ma nyimpa.